Ininchi taka taka chila, taka venturiya, ja'ai ye wa'a suerte wa'a lo keei já, te ko ña ña jaxenchi xi ña <hesitation> ña iniso jnu ndáa a ña ndáa, ko taka ye chila naá <hesitation> lavai ininchi lavai ña ininchi, te ko meeli santu jnu xe a-a ña'a.